لو كنت مضطرا آكل نوعين من الطعام فقط لبقية حياتي، راح أختار الكبسة والسلطة. الكبسة لأنها لذيذة ومتنوعة، أقدر أضيف لها لحوم أو دجاج، وكمان فيها بهارات غنية، تعطيها نكهة مميزة.، أما السلطة فهي خفيفة وصحية وتحتوي علي خضروات وفواكهه تعطي طاقة وفيتامينات كذا أقدر أستمتع بالأكل وأحافظ علي صحتي في نفس الوقت.